Mosaka izao anisan'ny sakafo tena fohanindreo a Grèce agny. Io moa zany da tsy ino fa hena ampiarahandreo miaraka amin'ny ba- baranjely da asiandreo a <hesitation> saosy besamely. Io saosy besamely iô da tsy ino fa lafariny e da asia ronono da afangaroa da asia sira.